Sohõ sanni no araŋ na ay hã matekaŋ bor ga te ka dondon sanni kaŋ manci ni wane. Toh laabu kaŋ ra ni koy sanno manci ni wane ni go no sane day, baŋkaŋ sinda mey, ni go day no dondola naŋkaŋ ni di boray go koy ni ga gana no. Da i salaŋ da nin, ni si waani sanno ni go day i ra no, moso-moso eh ba neerandi no ni ne ni ga te, ni di kala da i na ni amaana ɲwa jina ga danga hala ni ga te kwaara ize. Ni mo ni ga doona sanno zama laabu kulu kaŋ ni koy, manci ni sanni no laabo, toh ni di a ga dorandi. Zama mate kul kaŋ ni te no da ni na neerandi za kala da barfo na ni zamba, amma da ni baŋ ka waani sanno wo ba hay'fo no ka te toh barfo sino kaŋ ga ka kane ay bor wane wo ka yaŋ taji no naŋ ay ma te a se ya, nan ay ma te a se ya. Toh barfoyaŋ mo da i koy ba manci i sanni no kala i ma ɲgay lakkal kanandi baani samay zuwa jirbi yaŋ kala ni ga ma sanno kaŋ i goono te, kala ɲga mo ga jin ka te afo-fo. Toh barfoyaŋ mo ba a gay no laabo ra a si naŋ a ma'ma i sanno kaŋ i goono te zama a sinda, boŋo si za, ba i ci a se a si za. Barfoyaŋ mo da i koy nan nda nan no kala i ma sanno za haikulu kaŋ i ci i ga za, haikulu kaŋ i ci i ga za. Toh da ni si za mo, ni di mo a si te ni ma'ma a kaani matekaŋ ni ga ba.